I Danemarka io zany da firenena izay azo lazaina hoe ny toetr'andro agnaminy ao da toetr'andro antonony satria misy oram-be ny ao da misy avao koa ririny malefaky.